Ah, Taylan kam kamɓe accirɓe <noise> wakkere ndemri <hesitation> so haa mi haalay haala aadi maɓɓe mi haalay haala jogaaki ndemri. Ngam kala adunaaru walaa ba taƴre leyɗe Afirika, so a innii haala Taylan, ko mbi'aa wokka, ko waranta yimɓe noppi maɓɓe woni haala maaroori. Ngam non ndemri e nder ko ɓe njogii hannde.